Ben, tanto beseugna vedde s'o l'à de patologie comme o diabete e anche à livello de exammi do sangue, beseugna... besorrieiva che se fasse un pö un contròllo. E dapeu se ghe piaxe i mangiæ dôsci, magara ch'o mangesse ciù fruta, ciù tanta fruta. Ciù merelli prexempio, che i merelli en-en belli dôsci. <hesitation> Diæ de comensâ da questo.